بلا شك الوظيفة اللي إني نحب نكون نتصور أنا متميزة فيها وفي شغل يتطلب تواصل مع الناس ممكن كيف الترجمة والتنسيق بين الفرق بين الفروقات وخاطري إن عندي إن يكون عندي صبر أني نحب نتعامل مع المواقف المختلفة، خاطر لأن الخدمات اللي زي كي تحتاج صبر وإصرار وتطوير وحتى تجديد النفس عشان تكون دائما يعني مواكبة.